د مصر پخلی ساده خو خورا خوندور دی. هلته ډوډۍ، لوبیا او د نخود نه جوړ شوي خواړه ډېر خوړل کېږي. فول مدمس چې د پخلي شویو لوبیاوو ډش دی، ډېر مشهور دی. همدارنګه، کبابونه او د چرګ غوښه په مصالحو سره ډېر خوښيږي. مصري پخلی د دودیزو خوندونو او تازه موادو په اساس جوړېږي.